हैरान शब्द से दिमाग में ऊ हर चीज आवे लागल जब हम एकदम से अचम्भा में पड़ गइल कि ई काम कैसे हो गइल। इंसान हैरान बहुत ही गिने चुने मौका पर होला। इमें से कुछ उदाहरण हवे जैसे इंसान जब कउनो भी अइसन बात से जैसे ऊ अचानक से परेशान हो जाई या फिर अचानक से खुश हो जाई। ते अइसन चीज के हैरान होकल कहल जाला जहन पर इंसान का दिमाग काम कईल बंद कर देवेला।